Fomba fikarakarana zaridena de vao mandregna igny de tondrahagna rano izy tsy maintsy mani- m- tondrahanao rano foagnan'izy de alanao ahitra le majinijinika le sy ilegna regny le miaramaniry aminà ôhatra hoe folera a <hesitation> regny de ôhatra hoe misy ahitra magniry de alanao igny de tondrahanao rano kôa izy sy arivariva sy mainsy ataonao karaha anzagny izy fa zegny sy ilena jiaby zany de avaotagna mba sy anelingeligna le folera sasany madinika.